Na do pripararsh vurdhurët te furri, ka i vush te carta fornoa- sipra la carta forno, pra’ ka i vush një skaj vajë e një skaj kripë se ashtu ata ngë teren completamenti e kanë një skaj umidità sa të mos piqen.